E nder golleje ɗi jomirawo wawinimmi. Gollal ngal artumi wawugo fu kan woni noy gesa waɗirte, illa moingo nokkoto aure awete, <noise> hae demal fe to ruggete, haa to ettete wartire, wala fu ko tawa e nder majum ko mi wawa. E ɗo artumi wawugo fadde ekkitago gongal kes. <noise> ha hande ɗun hokkaimi gollal nga, miɗon nani bemɗun magal, mi ɗo mi weltore e maggal ngal.